<noise> Lallai mi ɗo nana wumre kala fere fere. Miɗo nana wumre gargajiya, miɗo nana je addini, miɗo nana je saman. Miɗo nana ferfere kam, miɗo nana har ma je irin nasara miɗo nana emm irin je nasara yoonata contiry muzik emm irin je nasara yoonata blues, miɗo nana pat.